بكاء الأطفال هي أكثر ظوظاء ممكن تصعب عليا النوم لأن طبعًا جبل ما تفكر فيها بعجلك تفكر فيها بجلبك، طفل صغير يا الله يبكي والله شي حرام يحزن مرة، طبعًا هذي أكثر الأشياء اللي ما أعرف أنام فيها بكاء الأطفال لازم أسكت الطفل الأول وبعد وأهديه وبعدين أعرف أنام.